Kalma time ko wiyeete "wakkati" to innama e mi siftoro ya sa'i ki mi jogi ceede e jawdi. Wala ɓurudo yam jawdi e gelle amin, Amma joni mi soriɗe mi hokki ceede janngirde ɓiɓɓe am, wala ko hori.